Ngam ɗume sakitotoɗa tcamaaya man, mi yi'aymaka tom miyetti ma wala nde ujineje goo. Ala yan man non mi fofta, ga Alla ta fu'utu wannayan kaa haala, mi somi, mi yiɗa nde.